הַדָּא סוּאַל כִּיַּטְרַח נְקַאש קְבִיר, כּנְצַנּ בְּלִי מִן הַדַּרּוּרִיָּאן אִן הַדּוֹלָה תְּרַכִּז אוּלָא עַל חַלּ הַמַּשָּׁאקִיל הַמֻּלְחָה לִי עֲנְדְנָא פִי הָאָרֶץ, בְּחָאל הַפֻּקְר, הַאֻמְרָאד וְתַּغְיֵּיר הַמְּנָאח, הַדָּא כִּיתְאַתִּיר מֻבָּשַׁר עַל חַיַּאת הַמַּלּיּוֹנַאת, וְלָקִין הַדָּא שִׁי מַא כִּיַּעְנִי נְתַגָּהְּלוּ אֶת הַפַּצַ'א, אִסְתִּכְשַּׁאפ הַפַּצַ'א מֻכְנָה יְגִ'יב לִינָא חֻלוּל מֻבְתַכְּרָה לִמַּשָּׁאקִיל אֲרְדִיָּה וְטֶכְנוֹלוֹגְיָה גְּדִידָה תְּפִידְנָא, חַאסוּ יִקוּן וַחְד תַּוַאזּוּן וְלָקִין הָאוּלּוּיָה חַאס תִּקוּן לַנָּאס וְלַכּוּכַּב דִיָּאלְנָא.